Mʋ akafɔ kpɔ zogba la yadʋ dzʋklɔ nivi kadu dzʋklɔ nevi dzʋklɔɛ kokele mʋ enyʋa ivi blamɛ mɛ axafa nʋ mɔteli mewʋ maba yɔ ivlezʋ di mɛ asrayɩ madʋ ivi nayili masrayi mɛse ivilɛ koziza dʋ kɔliɛtʋ ivi ivisi kɔba ava kayi komɛ ɛnyo ivi sisi owʋ mɛ eya ivi maya gaze nɩvʋ mɛ eya ivi madʋ ivi nʋ gazeli blamɛ adʋ ivi nʋ gazeli blamɛ mamɔlɔ amɛdʋ kosi nalɛ kɔbʋɛ komɛ awɩyɩ dʋ mayɔ ɛkʋ akɔdʋ gaze kahele blamɛ mabezele me zogba ekele makluizogbɔ matska akluizogbɔ mʋ afɔnyua zogba la yakʋtʋ nyʋa dʋnʋ botokɔɛ dʋnʋ pate dʋnʋ kluiklui ɛkʋɛ di kpekpe kʋ abiyɛyɛ kpɔnɔbi bʋa nɔta anɛfɛ nafɔ neyʋa dʋnʋ botokɔɛ kʋmʋ afɔ kele botokɔɛ ɛla yevʋ kevʋ ʋlʋvlela mɛ abekele ivi madʋ sʋkli nivili blamɛ mɛ ayɔ botokɔɛ lʋvle tsʋe kayɔ tsʋe madʋ ɩss dʋnʋ beki pɔda mayɔgboe komɛ eseladʋ blamɛ mayɔ ɛkʋ ɔkɔdʋ menʋ komɛ emʋ komɛ ekele blamɛ mɛ anʋy b